Jerusallem an na jeke nyil wamna bala na yima a tumare lungurau de tana je tackunde na za tuma ba arbe <noise> na jeke ta bala nayi ma hungurau nayi takude na zazike ke a tomera me ba arbe Jerusallem. Ma'eh hana tama wanye a halauya wanya jekeya kammmah, ayina ha tomer a takau na nab nane kanye, a hakarkar we wa ha heleya ba ar nakane nyina yawa yimo, yib dawob ba har, nyina yawa yuwa zika mwa rakae be wur yir tabaina, <noise> nyina yawa yiwo, bene jauka'a eh ka cha a lakarkar helewewe kache we ba wur yir tabaina, ye ba nyem a tabmernya ka nuro jemha hamma dai dai na. Ar na nuwa twa'e nane nuwa twa'e nane nuna bulam bula ar debe daka bekane Ke na je na jiwa za na dura ya an kwa-eh. Bala na nye na turoma wa a yir tabai de, na za nadura kam nyu be ja eh ba nyubde ba daure, na ja ra tabra na dudarana, napeke ne naka bide, na daunake nye ya eh ba daure de na nuwa tamka kam ba, na je na dune de balana, nye na ba habre a kargalele ba habre na yilellauha he de na dwa yawa yidde ayine naga kuma <noise> shaulala. Nya ha yamna kuten deke bide, ne je yade na dume ya yude ne je na jana bana dune ya jaura'a dai, yir taba a ja a nuura bwarsama, na ya eh ba zar ba zaba kunde a talshera la mil yirba ba zo banab tamda na wurha-nab tamda na wulha na duleya wa yire anyi nega kuma shegala an duwaya a nye ena duri yambona, anyi nega kuma shengala. Yirbabe ba haya yakalena ye ba tamb wulha ba satha. <noise> Ye a yeken na negem kurgenama, beka tanga wulwa nyega katam wa shwakwa je, ar nye nyina nuwa na nu na abnana na shede na ne nuwa a lakakar helewe ya, na duga ya wa ye ge. Nyina ar na jekena na jekan an ta'ade, na yira na jira a tomar maltako mamna me ba ar nga nyaka farka kannana be Jaruselem na jaula zika. Ayuna kwammaka na je neje nadwabebida hana shengo nega tuwa hama-ehnye a yambawa nyi any dawa na the nakulmanyi, a nyi dawayi, na mara ganano-anbara <noise> ena jiwude bana mara yibna. Ma sha hakarkar helewaya nana dunabirdi shen wanyi na kura zana dauamu ya eh na yidu daiye na duwu hakarkar helewa wa kura darba ba balena - na duwu hakarkar helewa we ba bala kura darba ba bala ka she ana be naka nu zomawenye. Bekam be ana be naka she de naka nuna balamba naka nuna lakakar ha he ba jiba halan be zikirwa hana zanyina. <noise> Ar ayu nan kwam nya ka nyina ma dina nyina han a janyiri ab nega na at laban kwammmyaka hagan jukena a ga haga na futa wayinyiga, ar daka bekana ke ka zina, yelelauhahe ba haya yina be je nyilwa yakace na yeba je ba dwa nyilibe je-ba je ba shem dakane nyina ba dua dake. Ba girmo ba yahen dir nab nyide naba tura na tuwa hama a yambuwa dunye yibe ba hegegana. <noise> Bekam bo bo dwa nyo nabo, ba pekan nakabo, ganano a abna a yau yaka leme nabo. A wunaye en nyima'a yir tabaya, na tware ba yir tabaya ba je a nyearabo. A dau bunye myilwamna en naga tewa hama a yibna, in jira natuwa a yambo a yibna a yarega natwa binaga ayaraga na twa buna ga. Na ba za shewura naba je naba nega natuwa yibebe ba nyibge yambogana. Nyena abana aja adau yelellauhahaye, sheba bekam be en baje ba duna nyula la buna ba negen tuwa hama. She ba be jibi na jibaba, hana be ba wam ba baba habamina, ha na be ha kuwa ba wam ba surgen ba a numina, me ha habakira hana wuna shun chwafal-chiwatai-chauatal ba surbenye ba nam, hakabe ba shunbu na gaba'a ba namje ba jeba namna han be ba gurbe tan sumale be nagab bucar sama bekan be naga toma hama eh ba nega yambawa dunyine. Ba bwarsawa we ba nyima wamnanabo haga kaunga, bekam buba nege tawa hama na yirtanya ye a jemganano'a dab-dab, eh buna be dwa na nyu'a buna be pekan na'ah abu be ja na ja'ah yakele na ye dai, ne frama ma ajidai na, ar yir a zekere na milba laye a jege yan atir be yir tabaie a neger a negir bwarsu a jaza jibrena, <noise> buba nange teewa ha amna deki na abna yire yamna nane a nyebna ne abna a sakileye awun turoma a danaga a keme ge awunye. Buba nenga tuma hama na kmanyaka-na kwamanyaka bababu woma dema nane eh yir tabaya a nyebde ba ture a jir fena ha na hasar a wenda a fiuromene buba bu wuma deka, <noise> bwarsu jauleu me ba jere na ba je a jekira nya, haga bu kuta dam ba ja'a yiwama dunye ge, wamna hana twa a jekira nga halau nyina abna ba jeke mu ye ma nyibyir ta bai na shenwamna en yuwa muna huga gananua ali jikirwa we be ebe na nyena ma nagana ar hama yambaw amuna shehega. tbi hana negu shewewa na je-je je na mukir in ha'ana mukir kuma bwabala ni nu kir. Feawa nyiehane nye na ba hanna, she'a ebi in kwabnyaka ma shire a lakarkar kwanwa hele hahe bana, ma shire jija bar she ya'a a lakakar he ya he ba hana ma jire jizu bar she ya'a ya yu ma jine, yib na hetir ba ya yu, ma jire hana yibbe ba hefir am be ebi nyana en yir tabai a jina ebi mena en yirtabai jina, zika kebe nyi na keba-zika kebe nyina keba ebi nyana-eba nyima eba zikakebi nyina jirbina kebe nyina jirbina ma jo chude na negab kulma zika kebi nyina jirbina ma dwa bene jauka'a daiya da ma jo chude na negam kulma, eh me jira bene jaula'a wa kuimanye haga na fula iyega, amna a za anyi dawanye bala ne je neje na kurwo chu, ar shima na windena a jine niga kunta en ni thera na kulma nye balana be ba jibone jiba edi nye nabdena ar yambawa dun dunyena a zaba anye tuwa bo jwa-jwa mu shebawa nyi weme kem tuwa nye me kan pahatanyi tanye ma yala mu shule mu du we na eh a dafir twa'a ma jir tuwa a anyi be ba shange tuwa gana, kwanyaka-kwanyaka ba shemge gana kwamyaka-kwamyaka bira a dwakangele an shema jumkaka a hakarkar wa yina hana dau yibinyi na haga nab duringana, ar biraba ba jiyu de shebe baje ba karrwude na yuna na be jege juba sham yambawa damage ajeja na kutir ba na sakana. Ar nyi nyi nu tamka kayi be-e aja jana daube nyi mu ba she ba ba jir kuso-kusa na. A yohnahama me je yu ma dula ne nyulamu de na jire ma peka me nah amude na eba amdawa nye me the na kulmanye yakale na nya dwamna yaka le na nya dulamna na wamna hakarkarwa na danga na eh ma dwa na nyu la hamuna, ar nyana ma anyenya ma china, am nega kurfa the nane ma hanye ma china, yina am niga kunthathe ma there ni kuuma nyi ne there ne kulmanye a halauya wama hanye na afina he yambawa dunyi anegab bena. Kuthe dema ahakauya wa ma jwaiba be ma hana buna ma, ka che hana buna ma ka che buwane de we daka bekane ma dwe yur ana nyina bi yimare ne, ma chima dakake ne ma chama dakake ma kuta dame mana bu, adafir twa bala nabe jagan jibgare dan kalaye banye ma inyel, en jin dwa chelka kamnane chime ke jeka kamna we ina, jo ban nega jamha yebe ba hasake ne ba chande bekam bu yiba be ba ha sekene bajira nyilwa we nena be jira nyilwa we yina ba jira ma yambawa dunyi nyi haga na she mabdir ta nyegane. Ba yora ne kuma chelga la naba nuh ka bwarsau de a yora ka chin tanan wa ko huna ma buna gana ebe nyana na eh bala nanike hunguralade na jira zikeya kamna bekam na je ni jina ta framanye.